डाल्फिन मछली जू छन। कुछ अनोखी विशेषताएँ छन जनकी ऊ बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूंदन। और बहुत ज्यादा सामाजिक हूदा। ऊ कई प्रकार आवज निकाल सकदा छन। अर दूशरो थै भी पछाणदा छन। ये अलावा ऊ खेल कूद मा भी रूचि रखदा।